أكتر شخص أثر فيا هو ولد عمي، حيث كان كخدم بزاف وكان كجمع الفلوس باش يخلص القرايا ديالو، منو تعلمت أنه ما خاصنيش نستسلم وديما نخدم مزيان أو نواجه التحديات أو أن كلشي ممكن في الحياة إلا خدمنا بجد أو تابرنا